Ochan ngorin ochan ngorin iochan ngorin chopo pang ingalan pich ngoran pang ngututa ngilan nyoran pang ngo marakwen ioa thoman pang ngoman ompowolo kingarakanu pang kapsa, atoasuwqn mane nyini po pang nyini kangor, ngoran parenyanu anyoran ompo napas nyo nyongoran takenyoru marakwen apeway kluku maindin apeway aay nyini koruro nyu mara kwenu ono somok iono somok tokuraro marakwen akunyini koruro marakwen oro somok oputwan oputon mpo. par teno asuwaan io aputon mpo par puton mpo par nyini koputon mpo par oiyekan mpaka kaw nyini karelu kaw anguna amy amayan ompo kaw paat nyini koyomo ninyi koyomo omungmungon tomucho asachsachan chule morure kpa nyochule tuku tokuteno nyu kukaramachitu nyini kaluku yenyu kutulilochitu aay asowanyu io takwam yee pich makamnye pat kwam pich tukun chokaramachu aay nganyoniyenyu nyino ochengwan nyu apiman io onyurunan kilrn chole ata nya ompo tukuchu. Tasuwan ata woni ngoroktenanunu ingo wolo ngoroktoi ata pik monechan, olanu chenga. chenga mbalao tepima achengon kimbo aa piman pat kimbo inyorwan kimben chose tamount odenyinyi konyorwan nyi kanyarwan nyini le tomonut odeng ooh onguton lo omoy monechanu chale muti aitan chole taman kudongwanu nyu chole tamari ngo mut inyini kadongwana nyoni ooh amwaghan lo koyaghi kusir ye otu tanyorwan anapo akatkat ye tukuchuni ompowolo kasuwan lo po paida tukuchu mokumpuronye nyini ket nyiket nyiket arawanay po mut ngo somoku olan wechara wechara omoran napo koyoghitonyoru marakwene cha aay olenyu orona arawana po mut ngo somoku ayinan ngung ay kangan nyu pat chale rechan kumbur pat rechan mbaka arawanae po taman. kutar payechay chu karuro olan ay kengarakanu nyu paghechan wechara paghechan nyu nyi kapka ngorokanu nyoman otini ke otini kaya mandonyan ompo pees akumondonya. tini konyoru ye pees ikunyoru kunyoru kusomon nyokaram. Motung nye kugh nyole kisusut nyosusoy kegh ngalan pich aoy nganyoni ye nyu moto mokolonye pechay yee mweza orowa arawa nyopo taman mmh aay olon nyu paghe chan angunan omungpaghechan koo mung’on pagh apapatan nyakapukwa apiman napoo i apiman lo onyorunan kunuyen ata nya wegh haay ongorwan kunuyen chole mut ngo somoki takonyorwan kunuyenickeng le mut ngo somok ooh olano chagha kumuyenichu telipanena inoneku rees uu kunuyen chole angwan onyorwa chole krai onyorwan chole angwan twakam monunge tomeroryo omowolo koronu namsetu kugh nyini kangetyo yee iruwenyi mneh iruwenyi pat nyini keregh ingetanyi tokwogho kumugh atay kosuryohi asis tani kosuryolu asis ooh ingetanyi iwenyi ma kyukiku tesuwena kyakiku lo krai tusuwena kyakiku nyotongunote isuwenyi nyokaram por iingutonyi pat lo wechara tukuchu le kyak ooh ng;oro koy pich kumung aay ngorokunyi kyaku ompowolo kchomecha kyak nyoman. Mhh chomecha kyak nyoman ata tyonyi le tany yee tini la kengae kutor tany uuh tini le pejigwt uu tini koyhu kelu chookwi hay nganyani yee nyu kuchom achomam tany nyoman tesuwena tany ngorokoy tany ata mondonyunyi ii nyo munung kuyuu ompowelo mommy nye manung nyomunung kayu tukun chosis cholenyeno onguy hany tungetechaye le onguny omponyolendoi yee sokorgen ngwan ketona nyomani ngwan ketu le sokorya amopuronye chii klentoy paat ng’orokoi pich ompowolo kisakutya konyingaalan pich kinyoroshonoi picha tuonye klentoy tikut mii kung nyo nomay pich ketoni klentoy klee klentoy tikut nyalan pich haay ng’orokay nyu pich ketoni klentoy sokonya nyi kyomay pich kony poyu nganyoni yee mhh haay nganyoni yee pat mi, nyu pat kakagh chechay keto mere chay mungech ng’eet pat chi nyole papo kwam onguyon nyo yoo keto monechai mingech mingech cho ompowolo monung chomingch ooh mmhh monechai mingech ooh melo, mello nguti kwomoi ata nyale peny yee tokulo keyengho tany mengutnye kwomai peny tomaminye kugh nyo tapulul, chechini pat po tany chini luway. Kumung aay nganyoni ye nyu kelecha kaykay pich chilo chughechon kaikai pat pich chughechon kwam pat nguye nguyekwa nyulo sokorya ngonyokulentoi kiptanya ptanya ye nyu pat kpitoy ata wugh kle aay nguyo kienyesi aay nganyoni yee nyu aay nyete le kyak po mana nyoman iooh ngoyenyu kukarkor kugh sughiny ngoyenyu owoi chin ice lyak chini karamach ompo ng’aror ompo ne kusul tunyon ooh nyoku nyokuchomecha tukuchu le kyak nyoman chini ye le mkulimen chini kiyokwuyecha kapisa ompo wolo tanyu ngorokinyi ye tanyu ata komoy tale komoy pat koyu tany pat ilenyi lo tany owoy tungeti chekachi tukte mmh akunyi nyini yokwuyi tanyu iyokwuyenyi wolo ngler nyoma nimukenyi luto tany wuwu wolole wuw klochi wechara mepotonye teta ilonyi awo mukan orusari nyoman ompowolo otuye kopoghet oo ono wolu poto kyaku mmh aay nganyoni ye nyu pat kewenyi ye nyu pat iyakwuy kyakiku pat kupughyo kupoghyo twakunyiye takunga nyoni ye pat suyech okotu tanyay so kurut owoi ilenyipat inam kitun owoi mi pat chekachi mi pat chekachi choni po kiikomba somok. Mmh aay nganyoni yenyu nganyoni yenyu tolenyoni nyo ata twonyi le pan tini take kekatkatacha paghu kechomecha tyonyu le pan mmh toonyu le panu kutotegha tunyon kyomishenecha kyomishenecha twonyu le pan tini kachul keto otupo nyole sani mmh otupo nyole sani akupo nyole sani nyokitoni pan, aay kunyoni ye nyu tyony le pan nyini kakuchul ooh ninyi kechulonyi panikaesa kurur iwirunyi pan nyini teno iyamanyi pandengu iiputonyi onguyontengu nyale sokorya nyu ngwan yamtenyi nyu pan lenyini iyamtenyi lenyiniyenyu pat pantengu pughyenyi murono nyikepughenyi murono ooh sukonyi ngupu suyech toingetenyi ngetonyi asuyeh satine chae patu pata kapusu asis tokwogho mmh aay ingetanyu pat saanaye mmh ngetanyi pat saa naye nyikapusu asis ye nyini kyamanyi ye pantengunyi le nangatiaay iyamanyi ye pante ngunyi le nangat kwanitenyi pat sokoryengunyi pat lenyaye aay igigetanyi pat tokwongo lenyini. Ngetenyi saatinechaye ingetenyi kosakyolu asis haay ingatonyi yeeh nyu io pantaughkumuyg ingutonyi nyu lo pantanay kechulonyi ooh haiyamtenyi ngiyongenda nyale sokorya oohkumung aay pantamay eeh kechulonyi nyamukis ooh nganyaye nyu kamtenyi nguyondengu nyale sokorya kapsa nyini kyamanyi pan lo kung poghenyi nyoman isuwenyi lo haiyo wechara atu muchini kengoroy twanyu le pan nya achara nyaman nyu le maindion yorog. Kengor kapsa ompo kwa wingi ompo ompo nyuman ompo nyini le ompo nyole poroyun hay ngongoni yenyu twonchetee yee nyu lee kumung hay ngori ngorecha ongoron napoo puyasin mhh ngoran puyasin nyoman ngorcy puyasyani nyini towayar kosuwe soo yaran kasuwechan yaran kasawechan haay ninyi kayaram kosuwe soo yaran kosuwechan yaran kosuwechani haay ninyi kayaran kosuwechan alan payasinachan nyini kufiko payasinechan ooh alan nee nyini nenyini mox nenyini ighwanun payasinacho tongorwa asiyeh tonyorwan asiyech oput chochang takungarakanun alan etepon pich ponteanga nyokiwetu olenjam ayoo ana kitonine tuka chu nga. Kitonine tukuchu nyana takupka chokay kay klo kolano wena mi mi tukun chokuchengu chokuchengu imi tukwun chokuchengu waruriyo imri tukun chokuchengu chole sakutu choporoy nyokutentoi ngutwan nyopo nyunguny mi ngutwanta nyopo nyingun nyo iwetenyi mi sakut choiwetenyi yoroy mmh chengungi sakutie chay nona inguranyi warunyo ito nyungiriyan kwaza tini ketoranyi pat nyungutyante lo ikareranyi pat chini le laindis ko kareranyi chini le artune chini yienenyi pat chini le laindis ko kareranyi chini le artune pat lomus chini kekareranyi ipispishiyi pat lo mpaka misho ichenganyi nyu akweiyinatenyi akwe ng’uny pat mpaka misho ichengunyi nyu akwe iyinatenyi akwe ng’uny pat lenyini pat lenyini rurururu iyinateni pat lenyini purururu dungetanyi pat asuyehu kupka tukuchae nyi kapka tukucha lo isuwenyi lo atukipit nya. Toketo nyu tapuk ooh kuto tapuk nyi keto tapuk lo ooh olan kidone tapukwanu nya chara tomenyak buonyino tamenya kugh itokuuro tukuchete owan chengu sakutyan nguna akoro sakutyan nyokorokonoi ngonpogh. karokanan io yinan yinan kugh nyole ndoo aputon ndonay opuron nyu pat pat tukuchai purchan tukuchaa aay purchan inyu pat tukuchai tol tukuuchai ooh kisopcho, tolalo pat tukuchay kumpurikumpur tukuchay tomi asakonga tolaro kupit akwekwa ipit akwekwa chotambula pit akwe kwa cho tampuloch io, ola achete chikwomoghi olan nyanykurur kuny runyu pat tukuchai tolalo kuyam kuyam soko stationary olabo pat lenyini nyakayam sokontonay kuyomo akwecha olaan aay pkochanu koruro korur omishoni owangu achengan nyu mokombenyun, achenganh mokombenyun wolay le ngut lo, kurumu okin krumu nyu kinte aach. mokom wena pororyenyu nyomoanyono kepe pororyenyu kepala omisho nyii tae takekwa tokesuwugi tukwun kwa, kungunyu pororyenyun pkanacha kepal omishohay keghamacha.

Mulot akonga ilenyi otanan anga mlot akonga otoketotenyi mlot sana ooh ompo pororis kokunyi ooh kudongunyi tole mut uu ngo odeng ilenyi ooh tasuwan mishonete toku tasuwan mishonete lokumang tosubeana mishoriete onyunnyenyi ooh omukan wah atukan chole somek omiishonete altanu ekole angwan onyorwan aah onyorwan mo onyorwan chemogaryan klensanun che mangaryan ooh yaitenenye tukuchu nya chichu olensan oitenanko atosuwari nyu anyunnye nyomi orii la ran kunjanano koko olan kor mlot akongaa olan olan pokalaghi ii chele pokolaghi choche tomonut odeny ichomenyi nya olensan ooh amn nee macha man nya konguton wolo komi ropuyoh omutu aah melo kongutoa wolo komi ropuyon anga korghh hay achaman olensara konanua choni ompo mlot akonga kwal nyu chichay mlet akongo pakalogh chole. Pokolo tomonut odeny kwal anga pokchay tomanut odeng olan ros ropuyenmi ooh ktanany haiyorol atu kisopumunya olan mpenetaa nye asiyexh kokai tukuchini ngarachun tukul ng’arachan chole porokis kochana ooh kingetekcho tukul akmi ktepanu la ayoo noa okwinti ket nee nyete tokenyorecho tukul akmi ktepanu la ayoo noa okwintoa ket nyotu reh nyorurukwa mmh haay amwaghari nyu lo tukwoni ani nyu kunyoru pakalay chole elupuri odeny odeny ompo kunuyenichi mpo muteresech le angwaan amwang’ari lo kangarachumuni myoman amwangari lo kengara chamun ata mpo pororis kachoni yee pororis kochan ye chino katonan omishonay ooh kangerekcho pororis kochan uuh akurgitu pororis uuh ngalam pich ompowolo poror wuh ngotokunyi poror tukuri choching. Ngorokunyi poror lo ato chir ato chir mombo pororu akutungeto pororu sakutyan sakut ooh kukorkor kugh sughiri sakutu mi ket nyokurecha lo tuwot petoy kepolow tuwot wolay le ghut kewomito koghogh chu monung monunga po poror inyay nyay kechir kakasa kepal nyu ketay keto monungay kugha kusop monungae nyakoso p monungi ooh klo poror ayeo atukuchanyun nyu poror le kumat nya ngutonyi lo anyun kumata nya tolenyete tini chomnyenenyi ngo pororyengunyi anyun poror le kumat aay nganyoni ye nyu kesuwechayenyu lo acha pororis ksone cha kegh tukunu chochang ksome cha kegh ko ratama nyae le ma tometungetenyinye ompo kaw melo mwaghenyi lo otungetan kaw iwolo po mana poror konunyi ma ikoninyi ata konyut nyini wow nyoman poror amelo isholenyi ngo poror inyini keshalanyi ngo poror ooh momingeu chi nyongunoy takurosunyi lo. Konyoru pororyenyan kwomisho monechi nya ndo koruro ke aay imwaghnyi lo wetan rumtoy pororyenyan ampowo lo maalum nye kungolonoy kayini ilenyi kiwuiso ayoo atumusuwanje mpo hueringe ay nya lo renga mar atumusumanye rengamar nya mengunye ikowo akay rengamar klo chi ooh rengamar atumusumanye rengamar entan nanyayanya kowo kuyorchu monechi emisho iiii oh klo chi kuwetoy ye no nyana kwangu mowetoynye so kunyoru poror wen aay otuyemi ngurakanar woluno mowetonye kenyeru kangurakamar nyana lenchu ngurakanar ayo weno nyi nyakalta aghinia omishonay kepolungio yemewengi nemukono nyano oto mpnunge tokuteno kirusyot chichan, mi chichan par, aay ngonyoni yenyu kung nyokingorekecha kegh pororis. ngorokecha kegh mishewut nyoman totung werianga misho ata chaye le pang ye tonyorwan, tororoye kunuyenichan mutu otonon pororyenyan kunuya akonga ionguton asuyech io toruro chechi kungaranun ompowolo momoranye monechi tukul. kuruyo klo kusutyo ninyi kesutyo monungo ooh motunganye ngu motunye ngupu nyongetyoy asuyech. laksot monunga kayoni talenyi ayo miso chi nyokikasa ilenyi atep lo ayo wena ikakosa kugh sughiri ayo wena kikosisyo ooh monunge klo wena kimogor wena iklo ooh. Ombone nya ana mi omisho katanyan mengunonyinye chengoyu imi asuyetch kungutu pororyenyu oiwey wechara atukuchu muron pororyenyo an ompowolo kengarach monechan omisho tangukanyu kopungyo monechan akunyoru monechan takunget, empowolo tini kanam manung komoy ooh nomoy kor pich konyun, nomoy monung kor konyun kugh nyolenyono tamanporo namseta kugh kuyu le tamamporo ooh nyata lentoy pich kapuret krai aaii nganyoni ye kumorecha io ikaram tyonyu le kenya konyut ooh itekenyi kor ata chi, ata chi nyotuwa memwagh io pono chito nyu, ompowo mengutoninye chichoni io topo asuyech tokuwuwu koroni ngwa akungun chichani napo takuluku pororyenyi ompowo atuitanyatanyi mi asuyech kutepunyi io ayona kalukune atakinya tatanganukwa nya achara kichu mongutokwa so io kolukula pororyenywa. aay nganyu pat kuchomecha ata poror nyolow ampwolo melo atomo atomosholchinyi chi amomunyi chi ntapat ingol chinonyi ngokaram ilenchi wena. Kemela kegh letay noely tany modanyi ingutonyi tameloy modanyi io lo chomnosh naye anyuri le kumat anyuri kumata telenyete nyoman mmh atakulutunyi yegh kumata imelenyi woku le orii tochichino, tochichino mochomsonyet ngo pororyenyi nyang kumwaghoi wo imwoghecha lo meloy yegh sany chichona mutotonye kutoniy poronyenyi kugh woloimwagah nyu lo nyotononi pororyengan omisko tokune yegh wolu le okumbo ori aay nyanyoni ye nyu choni nye chang tukun chongan nyoman chang bukuri. Nyinyi yee chomaa khe hay makulonyenga kasino le tama gho nyi echoman nyaman mhh haymhh nganyamiyenyu shameshe nyu kegh lenyona yee nyo karam. Chamecha kegh poreris nytaman yee chieche kegh nyokaram ngoman tesuwena ataye mi kingorokotyo nyole vyena lenyeno kungorokute yeekka kingorokue lenyene toitungetenyi yee te acha yee chete kigakwayi tuch uuh toitungonyi twakunyi chake chole chole somok toitangonyi tuch somok ooh akutungeti twachoma le somok choo akupoyoro porovyengu nyi, lazima ilenchini poronyengunyi nyono kata teta akonga tewayo tu tuwakino monunge tomekoryo monunge haay kanguri porovyengunyi ny paat kungun kukat tany kat tanyeta anga kotyu monechi wo kukaagh mi asijech ilenyi nyu chichay tooh kiyakwa tanyay kuyakwa chichay pat tanyay kukagh pat chichay tangay kukagh pat chichag tanyay kukagh chichay tangay oro cho le ghh. Chole mut ngo somok kukoghoy katanyi koghchini morechi nyae ket oro chole mut ngo somok tanyay kukagh chichay ooh kutor tanyay kor klukuyata mominye ngalan pich mominye nyu tanyoni cho kor klo chichay weno ooh ayo oo ngunenyi rotoy tanyay nya ondo nee lenchan weno yakuya ngalan pich yakuya pat yakuya kwaket tokuteno atoni kangunan akat ako pororyenyan nye kuyakwa chichay tanyay kuyakwou chichay tanyay tokuteno ngututa ngilan to kuteno koyoyi toku teno kowonyo nyini kowonyo mwaki konyinay inyini kowonyo konyinay ooh kutor tanyay napo kuyu ompo kayay po chichay mar chichay kuwa lo onto onto ngunoy pororyenyan kukotoy tanyay mmh klo owo nyakaghan pat tokuteno kungan chichu mmh angunan astanga takeryamacha ngo chichay le pororyenyan klo wena ooy meyo nurenyinyeso monung weena kungun kukat tanyai iolensan kolano na kongchiino monunge sonye warunga aiyaakwuy teta airosoy teta imobey teputey tilis putuy tilis mmgh putoy tilis tanyay putoy tilis kinoghoy ma. Kinoghoy ma tole tona lo, kena ma tomucho kenap tany kenam tany yil ngo kut akeput nyu pat yitun, kechenguy pat tilis chaminyitun ketoniy ketoirchini ma, keputoy chemi konyun wolu keputwini keghini ma chapo tangay mi mi tulisha nyonga nyomanimi tuliska nyonga ngoman nyo nyooy tany kitun, tanyoru chichay mengut nye, inyamayongou nye tany mochomoy nye kegh uu pustay tany tokutano ksur tulisha kitunanay kukoghoi chongalan pich any chi nyo nyoyongoy tanyu rosoy tany tilis kilunanay koghoy cho, toleny pat chichay wo kuros pat kitunanay pat koghoy cha pata knamamanam lo put kunyoru tulisha, nyoru tulisha nyo sisike, sisike tulishanona tilishori sisike tulishanona nyo sisike le artany vus akuwaw nyoman, sio tanya kama kituna, meghoy kituna mominye asayeh cho ata kaghanyi pat tanyae ilenyi io atuu ala chek ata teta cho nyachara akwanyi kitung tanyu cho aay ngalan pich ingunangi ileeju chichay ayo wena kalukune teta nyana akwanyi kituny cho atakinya kyokonunyi klo chichay yenyu nona kompurori korena, wialo tany nyona kiluko kituri somok, aay klo, klo olensian chichay ayo wena meputonyi nfeso tilis chay ainagh ma tetono klo chichay iiikutotenga tnyon. Moputonye kor wena ooh klo nyu ch olenchana chichay ouch aa we chinyi pororyenyan nyoman ooh, wolo menget ighayitahum meghayitanum lo ooh ghaa gha gha gha pororye nyanu, aay nga poronyenyan kakatenanu tenyay akwanyu kironanum lo tuwchino monunge olechari nyu ayoo wena otaye kewenyi pusto nyaruny kpar tilisyontokea kitune nyino katuwo cheko monungo mesuwenyi lo tangunaye akat tetanyu ooh amwaghan lo toluku tanyu nyakumbur pat kayete toteno kuluku mpowolo tino kimagho ye kitun odenyoo akwanyu kwangwan, kwangwan tany, kangwan tany kitur agalan pich angwan tany kitanu, ikoghenyi odenyu kureru moda odenyi atenyoruno ne atanyoruno katina ksop moghoni akutokuluku tetanga nyongunoy, kuyiyu tetanga atokenyora cho, antakoyy, kiruku kuyu kiruk nyini yokuyenyi nyini kowetu iulatanyi, ilatanya alatanyi nyale kite kutor nyu yeghai kwakwaghit nyakakwaghit yeghai ooh mi mondongu nyagh asulfeh sukul ngalan pich mi pom wa klu chi pontonu, olanyooy imoroy montako ropuyeri chopo sukul olan aay mi teta kor apoy.

A tukitekyu chichay pontwnay kopo papatyan nya achara, atu kirgai papatyan kayinoi klo chi ooh chichay nye kesomon mon, nyakomeshon so montanyi keto skul, makapa nye sirkal. kpa kuto monungay sirkal so kuporyo nya pat monungay nyu pat kokay konyishejac lakow nyu pat monungay pochi tokuteno kuwany sukul tanyi, inyakweny sukul tongi oo mokonyorunyenyu kasinyi antan kengarach paponyi yee nya mpowolo kiporyo paponyi atakinye, kingor paponyi atakinye pang pat ngor pang kururey paghechi pat kwoltoy. paghechi pat kuto ni mondangi pat ompo sukul rusomonoy pat mondonyi kutotenga tunyon. koporyo nyu pondonay nyoman poryo nyu klo kikito pondonay kitekchi kopo papatyan atukiryai nya iklo chi amanne nya kito mondanyi sukul oyee owetan asuyech otoni mondanyan sukul ko klo otonan mondonyan sukul, tokute kwanu mondanyan kopa mapatyanu le le konge pororyenyan nyay angetanyu nyale ani kotonon monung sukul ooh kyasuweghan chitanga nyole pororyenyan ingalon ongutwan nyu ngalechay io aitorupanyi atoirupanyii ngaleko chito nyino ingutungi tono monung sukul irupangi ngala kuket ngala pororyenyan metagha pororyenyi ngolyon klo poroyenyi ooh. Weena ooy tano moneku chole somok suku, iklo chichay oyona otonan monechan somok sukulu, wetongo twachan nyaani wetog ngo twachan nyari wetoy ngo pare, ngonyi wetoy kripoy pare olencha kach wena omone par nya antan karat nyana kar por ooh iiy minyuu kugh nyomog par kor tumeriponyi yeyeye mi nyokulentoy moyos, nyule mayos oohngalan pich omoy par atamominye monung nyoripoi paranoni, toitungetenyi monung nyoripoi paru momonye mayosya parengungi, om bowolo mayo ooh kung pat nyo imayos kor kukugh nyolentoi chi chii nyinik mmh mochomoy nye monungay munung mayosha, mokoy mayosha chi nyokiluku muron nyokiweti ompowolo nyini, nyini kenamanyi lukup io lukup loho ho ho0 iruponyi nyokoto tangangi wooni lo kurup, kurup mayoshanay mochinyeso iwolo nyini kepushini mayos kulut parangunyi akemorenyi lo tonyuru kunuyeri chole mut ngo odeny asuyehu kunuyen chole angwankngalan pich melo nyi kotongarakanyi kegh amelokatengarakayi ata monekanyi ata pororis koku. Haay chichay ayoo wena tano monung odeny skuu, tano momuyng o deny skul ito monda akonga krip paghe kurekteghtegh gudana klo shichag vyoo weno ripongo nyaana ata kuka ota morerayo, ntokororeruyo megha ooh mi monungai mumung kor kiwoghoikumung kiwoghoi mopmungai nomingi tokoro kle ompowo mi monechai mungech anta ghishai pich daa nya tino kyomishiyii kor yishoi picha do ompo wolo tungetii nguru mhh wee tinommhh totino matungnye pich ngupu mda yiyshot pich tino mi ngupu tokunyoru chi ngupu haas kwavut nyoru chi kwangeree, kwangeret nya chi nyi kwangerit angere chichena le kogahkurogherwa ngalaka klo chii ayoo anguer nyale kogh aah, kle chi wughe ko waye suto ki sut chi kang warunyi nee nya ato ompo kagh ooh mi wala kyang soo ata tukichino pat karamach chockyomoy nyle skul ngo kyak ngo tukukanyi chino kingorangi. Ngangomi ya nyu kumung uugh hay kaekangacha yee nyu kio aoronye ayo kone ayo poronyengun olan ooh aah hoya ooh miyea ata miyeo ata tyonye le tarit mi ta tamay lentay chesuryoli ng’kesuwanyi chesuryoi ooh tarit nyola polenikuraghtanu ngalana. Polin chesuryol nyoman polchini pich lenyeno ye tami pich ye pat kukoroy kpolo yeteyi kpolo yeteyi suwuyi omishonu omekwa suwuyi omishonu omekwa mmh kisut kunguri nyuu pat yeteyi ngunoy ksomsuyi tele nyae koolo wono metonye chi kuut kngalan lechi lo wena kyasutari konande ee pande konande pande wena nyuyomenyi ntopat kpoloy chi chi chi ngalanenyi nyoni ombo wolo nyechi ngalana le chi tounyi tartanay ooh tini ketano tini kewirech tanonyi pari ngwun lo otino nywun otino hay itononyimi sani. Pat pan kungun taritanay kwam pantanay kwam taritanay pantanay ooh kpuywo inyakopughyo kmis kutinyi lo kuporu kmis kutinyi mmh aay kumisa pat gheghunyi pat kutinyi taritanay itolapay ooh kung’ata taritanay lo tuko nyorwan ngupu ooh wetan tekoy konyan wo ngorongonino ooh kipit suswo. Pit suswo kukung kwo kuput suswontenyi pat susyoontenyi taritanay le kungun kungun ketomi yetenyi kuros ketini lo mochomoy nyunye ket nyoma ominye shindanu nyo kor yoroy wolu mi shindanu tokuchenguy shindanu knapa konyi omopowolo knoy kogh kumung tamanget koyu tomanap nye chii ruloy haay kchengu pat shindanu pat taritanay lo kughomo kotoy choka ripu mut chole mut koy kghomoy kotoy chole mut ompo tartanay lo ksuwa taritanay lo ooh otekan koyete tokuyuyamanunngoi ngo warechan mut kut ketch teritanay konyii tek taritanay konyi nyay teka sus chungu suswon wetoy kchenguy kwakonga kungun k uku ktora katanay lo susoritonay le akonga ktora katanay lo akungus lo kusungusyan lo kwiro otini lo kuwitwita otini kwigh kuputa le kumuny kuputa le ral le karum lo kuchengu angei kuto otino knap konyi nap konyi toku takungun kogh kungun ko nyo lalang nyoghi koruyo monechi tero pogh sany mmh tero pogh sany. Kingun tarit kayay i kayay ngalan pich kayay kyakomoi pan oo, kunyun tarit kusuweha ne chureryo ngalan pich nyakakitoreo nyinte pan i klo ayoo kitech lo ne chichete kogete klo otekan konyan inyete tek tarit konyi, yuu warechi kpang warechi iii tonyay kosopcho kwetugh pa warechi pa kuyarata chikwa korii kmi nyu pat taritanay klolo koyay ooh atukiyosit kayu nyawey angwanyu kiroyo monechay ighn aghi walaka ngalan pich aay kungun taritany poo kungun ksul ksul sus ksul suswechay chakiyositu awo kuchengu walak chole mpya ksyap koyay ikrelit uu kluku mpya ksyap kayan kluku mpiya taritanay ngalan pich toni nyu taritanu konyi wolo to mopusu ngut. Lo mi kawaghu nyomoy warechani mi kawagh nyomoy wara kutu u kkk wole kuti wolu kyoputyo kuros nginy lo wolo tongonjini chi lo lutoy lone koghu kyoputyo kuros nginy lo wolo tongonjini chi lo lutoy lone koghu kyopukto kut lo, mengutnye kitech ouch le le muko. Wolu le mike wolu le mko tompul wolu le orii lo loat uuh kunget wolino le kuti tantanit lo aku akukudo lo kuporu tongonyini nyu pich lo lutoy lone taritanu koyu nya aah knam kung manyu nyu tarit nyu motururu sa tarit le ndege nyu pat tolonyi knam konyi kukata pat tolonyi klut konyi ompowolo mi kawagh nyomi yi nyowohgoy lo tomam warechu ripoy taritanu warechi kumung mi kawada anga nyopotunganye kelyon kumung mi kawagh nyokulentoy moroy inyle moroy ooh kterta omogh wara taritanu ompowolo adus motungnye kelyon uuh chong’yo nyoru pat kuchuchun pat kutek konyi kakat kulaka lo manyorunyenyu moroya nyini kolo oropu ket moroya lo tonyoru warechay ata monyorunye ompo taritanay le tung’an yup yomot taritanay nyoru naya nyoru moroya warechi ooh knyale soso ompowolo soso ooh atanyere le chi kor i nyole chi nyomengut nye ktekoy kogh nyngounsi nee nya nemetoy ket nya itek kot klo tekey tang lonee nyaa chomoy nya wetoi kuruwotoy kestoni pich ompo wolo mengut nye kteko lakini tanta mi nyongut ktekoy kogh ngonyomengut nye. Hay nganyoni ye nyu kumuny ata ye nyu ompo acha kawagh nyokotyenecha talenyete nyotyenan kapsa ompo kison kochan kapsa tini kasumwanu ighiii otyenan ompo kawagh nyokukure cha lo ng’otuny ngalan pich kawagh po wuw lentoy ng’otany metukunyinye inyule ng’otuny ooh ata pusanyi ketu kung kungoru le le le dege kungoru pat lo kyu kurupteghunyi kle pat kurupteghunyi kle pat kwamatunyi omunyi nyona srunyi koo kwonyo lo korpus metukunyinye ngalan pich atomwa asyeh pich lo ooh atukopot atukopoch chito nyakomi yii iotepuno kayo otepuno kayona po poror ikelo ktep ka poror kasuwekwa chichay le nyapo kuyu nya keto ata mukusuwuyechanye atay kikutoku lo nya aah klut ono nyu chi ompo yii nya kotyo pich klo chi iiyaa akung’out chichini ngo kawaghay nya iklo chi nemapa keyar mmh maghanyeyenyu koro nyo pitate pitat nyama klo chi krupoy lo ne kelpog chichu takesawa lo kiwo lo nee anta kawagh ooh tokele nyapo ng’wuny uu nyapo nywunoa. Nyukukurecha lo moroy klo chi ntokisur moraya klo chi mokutuknyo runye lo kimeghchu yii klo ayo imi nyale ng’otunyu ooh eiywei akutukoy nyae nya antankimanyu ko chichae kepka nyu lo kepka kengis wolay le are wola le artun wolay le wudun lo ketuyeo kyole kowo tangong kowe nyini tangogh lo ouch kwotyo pich klo chi ayoo atukima chichay nya ikawagh nyoni le ng’otuny nyokiwoghe cha nyoman metukinyinye omunyi lo korpus ngo pute knyino le moroye surunyi ko akulunyi kison akwoo nyu meghanyi kutonunyi somew mkulogh kutonunyi somew mkulow tae ketoninyi somew mkulow oo ku misunyi kugh ingundenyi ngundenenyi nyu pogh ompo por imeghanyi nyu aay nyoni nyokiwaghecha nyoman nyini ata toluku ogho ilenyi oo westenan lo ne agho nya ngalan pich aay nganyoni yee nyu kral aay kusut tunyon klo werianga ayo wena ii ayo wena ooh klo chi atukasuwan tini nyana tyonya le tyonyan le tyoniyo kasuwan tini tonyai le pelyon iklo pelyon nenyu le pelyon nya iklochi kiwoghoi nyae le pelyonnya klo aaah. Mmowuw nyeso iklochi wuw lone pelyon nya mengutonyeso lo kawagh nyomoy pich kesuwenyi kelat nya klo kasuwan tung kelat nyini mamununganye kle chi ouch aah mesowu lo kuwuwu kororete aah mi wuwetenyi imi wuwetenyi wuwetenyi kuwawuchu pelowo wawko nyopetoy pich ktoroy ket chotekoy korikwa wuwo kor nyo oketiyhi ata tuchaye kiyo kyuyecha wetenyi tenami patang lo lenyirenyi kegh wuw lenyinenyi kegh ket kicho kawagh iyeeeeh nyini kerupu ooh aah kumung toichinyi monung nyomunung pat nyotoimukenyi rupe irortenenyi wolo tokilukunyi nyu poyon mokotuwunyi nyeso peghon irupenyii lone nya nyini keruponyi lo wechara kawaghu ooh nemakayai kor anga nya kewuchu tokepusto loughu mi kowowechu klo chi kepe pat lanukyoteno akerip akerip uu pat kegh aany kepetoy pat pich chochang pa pich chochang wuway pa pich. Paa pich chole mut nga akonga wuway tokurip koyh tyonyay kawaghay le pelyon tung kelat suroy ehi kuj suroy chi kuwonyo lo korpus kumung aay pa pich chole mut ngo akong wuwagh kuyakwa walaka twakwa kitek kuyip walaka ketikwa tokutek korikwa ngalan pich ompowolo tini tokemongishyo kuko nyini kutekoy kwansya tokemongisyo tokenyoru ata tukegh kasu yee teghanyi ye kasu nyolenyeno po par atanganyine kasingu nyo iyokuyenyi twaku nyi tangnyise kasingunyoiwetenyi ye lo mpaka tetekanyi kaghunyi nyu ko tomelutonyi wuway mi kawaw ooh itek inyorchinenyi ono kogh nginoy kawaghay kwomeninyi tomko nganyoni petecha petoy pich nyu petoy nyu pich chole mut ngo akonga pa krip kegh ipaneerko chay kuyaku tuch pa werko chay ketikwa pa werko chaay kripisyo kluku mosow chopo chitanga tonyini kaghet kawaghay kurupu lo klo kuroktewu ngalaria wena eghee anyone kawaghay kanget otay ko ruwoy ooh kwatay kipungyo kwonyino kangetuu kowonyu wo yarata omisyeni takanget nyu wolo tini konyoni nyu chii metukoynye chi rrungoy pat chi la syau. Klukuny asiyeh pkoy keyorotey ngu chi lo kerat chi klo chi atay yii komi yii nyoni nyaktumienecha nyu nyini ye kighecha ompo koni rete takaghacha tokenyorucha kengarakacha kegh kumung kay lukunenyi pat chitonga pororjengu iripanyi pororyengu toipustenyi ye pororyengu ye wo klut wuw rah anaam kawaw pororyengunyi ooh nyakochinyenewa tukul asomekwa lo pkanacha ngo ghii klo werianga weri ooy iighh kepe wena kepe wena kepe repagatu keghwen klo chi ayoo nao haah kupng’oto kagh ne nyana take takeluku pich cho chochutchute kungalari pich klo chi ayomo klo mi nyoklantoy sapuni ko wena mi sapuni ooh wan chengou sapuni nyopo mmhaka nyopo ropuyon nyopo ropuyoni nyolee ropuyan nyole ghh taman akonga ropuyon nyole taman akongaa sapuni owan chengiou chengwan ingumini ungunan amwata kegh sapuniondonay mwataa kogu sapuniondonaj ooh asuwan sapuniondonay ayoo atukuchopo mana sapuniondaru nyaa. Ooh, omo oghi ii takyowan aah takyowan achey ooh uware achey korwaw, ay kripay kegh kowow mi poogh yoeor mipogh yo tol yoporoghi wolororosi ii wuway kapetecha tuh akepetecha keripoly kush kawaghay te relyoni mmh kwoyechanyu kelu kemwote kagh ompo pogh kelecha kempuro komoro yeno komorolyecha morefyecha osis chole mut ngamarofyecha osis mut oo tolecha loo kutowutsho acha porway kingworoy kegh kingweny key entochi surungi bukwan kumugh aah mokuchu sunyon nye summyon mmh owan nyu chengwa sapuni olari kwach wechara mwataa kagh umeo sabunion tolala ooh atukachutchutitwan nya chuchutportonyan puchighouch chamani sapuni amwatani amwatani otupenyan nyapo pan uuh nyo nyoea anguyacha onguyontenyan nyae le sokoria kumiag amwatan saeuninay kumwat kurelit la kaa kerelit lo kaa aah sapuainayi achama nyu sapunilo boh atukaram sapuni lasingi ughurughi karum. Sapuni lasing ompo wole kamoa tan keghuyuush uh uh uh uh uh. Achut chut chitwan achit chit chitwan nyoman swang iturun ata otepan pich lo ooh kutotegha tunyon sapuni ooh ngalan pich ikukarkor kung sughinj omokan ighe sapuni mokan ighe sapuni atangarachan otoa pororis kochantangaran pororyenyan tukul to kunyoru kumwat key pororyenyan atokunyoru pororyenyan kuchutchutit au le ani ingalan pich achaman nyoman achaman sapuni nyoman yup yomot chaman sapuni nyoman nganyoni sapuni ooh kachaman ayoman ata srenyan mwatan srenyan rai alan ros key lo ooh ayo atu srenyan mwatan srenyan rai alan ros key lo ooh ayo atu kanisanan tu karamach ani sro anisanan tukaramach ani sro anisana okwolo kag nyomani okwolan keg tolalo chale pororis kochan ooh chamotang nye ngupu lasiny ooh kutepanun to ayo ayo porovyenyu olan ooh kenyurchini ano twonyu olensan kowanikowan alu ompo ropuyon nyole taman ngalan pich klenjanu ayo kyolono nya poronyenyu olensian mi kopo papatyan nyomi otino akumi mombo ehilaay nganyoni nyuowan tep lo ngo twonyay kmwoto kagh nya tokuchutchutiat. Klenjanu anyu olenjan ata nya klenjanu ropuyo tamari mmh makahnye nyu klenjanun pororyenyan ayo mukenyi ye mutwanun nya konanum talan tukul olenjan kolanoo ipo nyete le nyinyan ooh louyo mwatena kegh toicham ingun nyo tangun an porun keham pororyenyan kingarach pororyenyan kingarach kapsa kumung kngarach pororyenyan nyoman ko akusuwa pororis kochan lo ooh arose koy kyay kumwaghoy lo imele porokyengu yew wolu le kumpo ori anyun poror le kumat kesuwa ye nya ouch knyarach pororyenyan nyoman ngarach pororyenyan ngunoy nyini kasuwanon ooh mewo tetemung poror ompo kper kumung kper kor kukuroy lo pelpel naemungo pororyengu pel pel atoimungonyi pororyengu kpa kisori mot lo tas ooh kmi asuyech takengun kawaghan le ngotuny wuway ooh! Atuchilu ngotuny yoroy porunyi ii pororyengu nyosorunyi. Mela lenyeno porovyenyu nyi iii montongwa lenyeno poronyengunyi papongunyi lii ngorokeny nyoman soponyi klo chui chui chui chui kyor pororye nyi ni polyontonay yor keorunyi umeo kalatanay wa uuh hay nganyona kumwongoy lo mewa temung porovyengu amemu poghi kimwe kimweghecha pokotu lo mwangani lo mumuleki ghoko kawao wolo poghe mulo poghe kawaw pogho yeso hay mumuichi pogh embewelo sangine kikasa chicheni kingorungit kisori kachi klenjinyi kara nde poghe ilenyinyu ooh uchi poghe wena nyomo yegha nyakatorongi chichay pogh ooh nyakagha chichay pogh kimbo gha chichay pogh kimbo ksop akumung lo ooh kosop mkulow chichay ompowolo karich kana porovyengu nyii sii isorunye nyuuuh hay nganyona kumwongoy lo mumany porovyengu aah, melelehu poronyengu ompo ngal io mus ompo kumba anis ombo kumbe, pogh ombo kumbe nee ngaraka nyinte kungarakunyi ii nyinte. Totino petekwa no ooh aronyenekwa mbara mbara ghee ko kadeng paypay nyinte ngarachat nyinte ngorokenyi tukul ato orufenekwa nyete le ruwon ko ompowolo ruwenyi nyete le ogho ooh inananyi lo kamitan ngo pororyenyan kalya nyoman ilenyi io kiroriyenyi yotenyi kiroriyenyi kirorwenyi kafsa kumugh omio ruwori kimi asijech ooh nyini nyini ngetoa nyi yee asiyech nyini kororyoni lenyana ogho nyakengetanyi asiyechi ngetenyi seui lenyae po suuh ombo wolo kiluku koro komey, kiluku karo, komoy kpetoy. krai ughu ughu kpetoy nyokhogh kpetoy satiri chole chole mut chole mut ngo odeny tokerelocha lalwa weno petoy. Kagheghey pogh ngo twachaa uhu nganyini takepeche lenyoni ingetenyi uu kiwasan atay nyu kosulyo asis ugh ingetanyi nyu akutomwochinyi moneku ooh noneche ongetikeene ye ooh tanagha mot ooh akutochulo pani, kwomoy so pan tokwoghjo nyu ono wolu petoy kyomoi saa sita ndo oyu uu yomianyi pantangu tokwogh atay lentoy takowo asis ii kowo asis mi asis yole wi. Akenya ngo odeny ngo somok uuh kenget tuch nyamanyi pantangu nyi lo kung kiwa monekanyi sokoryanay ngo pantanay yamanyi pantengunyi lo kung iwenyi ngo soya atay kaluku atay kaluk asis katuku asis saatinechay mwogheka mwoghe mwogkha mwongare io taman uuhmmh toman ngo akonga kawo ais ngo atoni kupkochanun lo nyini ket. Asis atonee le taman ngwa akonga pkochanun lo kituwit ghh akutor tuch uuh chapogh kunan kaw khughutyo morog. Moghekwa mmh chomoy mogh tesuwena lo chomoy chomoy ampowolo keyakwa kayakuyan tanyoni moitany suus uu atorio pogh kupughya knarach lenyay ngorokacha ngo porovyenyan ngorocho twachan tini konyoru sus kupughyo lentoy tetanyan. Kleufufuu uuvuu tetanyan tino kopughyo akutetanyan atino kopughyo tini koru naah ruwoy tetanyari tini kumany klo klo vfuuuu ki9paghyo kilumta nyoman kumugh tetanyan tino kipughyo tino mopughyonye akumi wolo korutan olensani monung tieun ayakway tuka aranga kpa kwe rongoni naooh. Kwam sus amoto pagh haay kpa monechay kuyakwu tuch moripoynye monungo tuch lonyan oripan petoy monunge pat apa kumpur kra kughaywo kughaywo pat monungo pusto tuch ksungukan tuch, pesta tuch ametoynye tuch wol rongonay arongan woghoy monungo ompo wolo mi kawaw wuwino nyo omoy pich nyayonu ompo papo suuu nyale ng’otuny pa monungo tuchay nyikorotu ricah tuch ooh motungnye kimuny memungshonye mpuro tany akungonngonoy knget kughyo akuwo ngo tay ta le kukat lo kumung tale aketo ngerel tany aketo loo kuros klolo kikar klo olutan ono towan nana sasechan sany ompowolo mopughyo nye krr kumpur tanyay mpuron rutonay kowan kowan siku mbili ompo wolo ngton lo korsyo twachan memungoynyen kimung nyapo suu orotwan twoman tchay nyinikasuwanu tetanyan ooh iii ondo kochi tokulendo tokulendoy kalok tokochii tetanyan tokulentoy kalok tanyino kughuut kughuut tanyay kinguchu kmus tonyan kinguchu kmus tonyan mitan woni wono tungetan katinechan kumugh takorutan tanye eeh melo omwotan srokochan ombo sabuninay opan lenyaghe ngutoy nyu kumustonya nyapo kingot nguchu tetanyan. Kughut kughut kughut akungun walay le wolay le atay le akero kungun ksowanum lo ooh ntokochie wechara tokumwoghey lo kalochi tanjin nyini kasuwanun lo kwigh kwigh kwigh kegh tetanyan lo kumar yenga lentachi yorog kuporsot nyane mmh ugh ugh kuchu ngaracha kuchu kungarach io tukengun papo nya yokuywani lenyu kopughan asiyech kingarach io tukengun yokuywane lenyu kopughari asiyech kngarach tangay kokuron kainat arekow mmepughenyi nyeso tetanyun mmh kurah ani tanyay pkochanum lo ndokochi tomwoghoy io mmopuhanye osiswechay keyakwuyanu monungo mmh pkochu tungay to ohh ramita tokusawe uugh aah papo nyayokuyanu suu rongonino ngo wuway mi pelowa ooh klo ramita tokusawa io kikar tetanyan, kuramit tanyay io akurupanun lot aywalan kegh io ormo lotinokeri ormi lotimokori ayoo ooh kuchu moyakwunyechi tuchu kupugho aah alan pat sisa ompo wolo ingunonyi wuw olan olan mosholange pat ompo wolo ngunenan korutan ataye kaporonye nyan nyo mi wolu olan macholanye mosholchinanye monungmn hehehe. Ompowolo tomo kiyekwu yee monechu tuchu ooh ntakipotsyot ompo wuway po pelow nya ngo ng’otuny uuh mwangan pat lo sisa airuu ngo asiyeh tenama lukungu iyaat arekow ikarvrongonay mi suswowo kwaketa nyu arekow nyakopungyovnyu aah ngorokoy nye so ntokachi tolentoy soro hay tokochi tolentoy soro papo wolonyu ku monyinye nyu motungnye kutu raal huhuhu ngasiyeh ruwon mrasiyech satin aah oruwon asiyech saa chole yeeh satin chole satin taman ngwa odeny ngetan kuchiranun mkulow olan tanyay ooh tanyay katarokanun akeno amuna ooh amwangan lo wuyo yorchino suus ngetan monechan ngetan monechan lo ongetieno monechu ng’etianeya yaa kaaa kulwanun pani pan kor nyo le pan nyoruroy lewel ompo wolo nyini kakighin pogh nekogh mewongsonye asis akong tomo kur kurur pan monechan pat lenyini chuul pantenyan pat lenyini lo tulululu kurur oman amtan kpanya anyun kuptanya tolenyete nyoman nyun kuptanya kapsa, amtan pantenyaa kpanya aman pan lo kur pughan tino wetah ooh lentan pich uuh kotororsyot kyaku tukul takeroryonyi wololamica chanelumtoy chane nyaman kuryo ngun nyu kpa nyuu kwighehu kegh akelo nyakegichu kegh akolo ooh, kupa nyu nyoman kpa kuna ng kaw mmerongenyinye kyakiku tii pughongot mbaka mbaka kwegho nyii ket keghengwa kurogo ngwauri nyaa koruya ngunyu eeouch aah ntokochi tolenjininyi soro wolo puro puro muk mukaba wungwa soro ompowolo kopugha kyakiku nyiia ughua ataj keya kwuyanyi takeyakuywanyi kyak ooh kupucho ompowolu chii dee tomontongunyiye takepaghanyi montongu kupugho klensu kame yoo.

Ngutonyi lo necho ooh kipughyo soko ilenyi ooh ngarangan nachu wechara ngwanja logh lowoch wolay mi ragh tamipogh ooh keetoy asis nyole akonga edenyi, somoki, angwan tokerei wolay mi pogh ombo asis ranganyi nekokuchi pa nga pagh ghaa nekokunyi pagh nyini kayo kunyi lo ooh nyi keyokunyi nekoku lo oooh ilenyi nechay kpa rumuo kray ruro otino ilenyi nechay kuruyo kingerecho kingokekyo moming kugh nyokkaram le ngorekyo omeo ngwan otini tokomi asis muyini tokomi ngwun ngorekyo nyini karam ngorochey mpaka tetangunyi ngoroka mbaka aitengunyili atanyi ngorokenyi ruwenyi nyo karam nyoman ni kopuonyo nekokungi ilonyi rukokunyi oohmimba kruyo ktongongo kunuchi konyun ngaror ilenyi aros io ooh kumwana asisay le angwan ooh akwangu tokerekoy asistini chole mut tokeregh kaw wolay kopkono akay kumung ilanyi ngeta nechu mutmmh nekokunyi keetata nekokunyi mut mut mut irangangi nikokunyi nee. Mngh rang nekokunyi ara lalwatan lalwa wolo le lalwa wolo kiwonyegho pagh kong iranganyi pat nenokunyi pat kpetoy aranini pat klutotoy pat wuduri klutoy pat wudun uuh tokunyoru ketata muut tokuteno kutyaka ruwanto nyapa aghacha. Iranganyi pat noga nyi kyakikunyi kyakikenyi ili nyoketomto nyapa aghacha. Iranganyi pat nanga nyi kyakikunyi kyakikenya ili kea nyoketmto karipu takulekutit kaw ooh ngalan pich kwaketa, kwaketa nyu pat nechay isuwenyi pat kamar klektit kaw ngut at kyak ngut kaw kyaku kwakata kwonyo poghechai kor kotostu poghechai ompo tang ompo tang ompo tyonai le, mutunekwa nyale muye kutost poghechai ngorungiti kingee nyu kwam komoy kwam nyu komoy neechai kwaketa tasur keet mmhh kwam soko mgh kwam katay le apenyo kwam ketay lee mhhh asokanion kwam ketey le kuptaru kwam ngaror kpann kamwam ngaro ngirinmen kwam ngaror nglliremen kwam ngarormhh panyanut mua tuw kwam ngaror kwam ng’aror kwam, ngaror topughyo ilenyi klokiir kwotyoikwotyo ngaroro lo ilenyi aros woni ata kughikwera ngaro kutya nguung io kung kuny kuny kung ilenyi ares woni ata kugh kuekochunyi chuchaye po kyak lo ooh otino korgew ngarer lenyino ooh kopughyo pakaloy chole tomonut odeny kwal mlot tomonut mlate anga pakala. Ingarachanyi iror hahaha ingarachanyi ngarachanyi nyoman iroruyonyi ingarakanyi tukwul teroryonyi pat io hahahaha ayo wechara kopugho kyakichan ngoman nyachara tini omitan orii ingara kanyi nyoman hany ingarakanyi kapsa nyino ata kyakingungi tomo wolo kyak tukwun chomongolononye le pich ooh tokaripu kurorsot tukut hay tomo wola kyak buh ontokororuson kyaku lee pich ntokongolonoy kyaku le. Kopughan momishianye ghh klenju kame montanyi montenyu anza kite klo awon polo klonyu chii oo klo nyale papo ihh klo nyale papo kama cherop klo nyino wooy klo motetono monungoni metano monungoni omisho tamengunda ponee kyam omish ponee kyam pan nuh akumi syaa nyagh nyagh kepaghenyi tyaa klo klo kemultena ngalan sopuch antangu atongunda monungoni omishononi sya angwanyi omishonagh akuruw kruu monung uuh klenji yonyi soro soro yoo ngalan chii klum papo mi yetee papo tukwu klam papo tukwu kumwoghoy montanyi lo ooh yoo soro kngarach nyu paponyi tukwul ooh atukyapughyo nekachan ooh akupughyo nekachan ooh akupughyo monechan ooh aaii soro tukwul kumwa nyu papo tukwul lo soro kruu nyu papo nyokaram ruwontonona nyay ruwoy papo nyini kolyo ooh ouch kamung kru papo nyini le ogho nyini kotyo kire kngarach papo rariyu ongut roriyi la oooh ooh ooh ooh ooh. Kror uaah uaah hay kupuywo nyokaram pungwongon ooh soro soro ompo omishanini po nyam kyakichan ngonyini kyaman soro nyaman mwanyu lo ooh tororot ingarakecha asuyech kokagh onyorucha tukwun lokepughongocha lenyoni doo hahahaha ha.